بجد النهاردة احتجت اني انضف الفرن جدا ف <hesitation> طبعا فضيت كل حاجة من الفرن وشلت الطاسات اللي ف الفرن وكل حاجة وجبت بقى مسحوق و <hesitation> تنضيف بقى الفرن ده وبعدين بدأت أرش بقى وكويس جدا علشان أنضف وأمسح كلها بمية سخنة عشان يطلع كل الدهون الموجودة ف الفرن وكان بقى رائع بعد كده